Hoi nommai nowori ho manunu noi omurong, omuyu nii impa topo meng tongon nong, topo meng tongonno nuronuyu impa hoi nommai tiworiko eneke impa nomui nong ni tapumihe nong, tapumiku ho hewa noi ngopenong. Impa tirungo eneke tiki urini piro tuyu ho moni noi ong nong, ongno nuyu, impa eneke rano turuworong, ho manare puunnuro rano turuworong. Turuworo eneke tui, tirungo ho nommai nowori hoyo tuu noi newareikoring eneke o'konongu ring ngoku tiki meng hoko hiya nii omurong tukonoki meng tuyu impa, eneke hoi roki nohrong ro ongikoh noruitong roho rokong hiya yewongo toku o'konoyitong, o'konoiku manni ho hiya noi ngopenong. Nohung nong ro toku hoko rorongihe tiko huro iting, ro hoko hiya toku ronno ngawah, roki nonike nonikong, roki toku rorongikung. Impa tikite ri'kite ring o'konongno eneke kutuhunno nohung nong ro . Hoko hiya ongyori awa' oropenong, ongkoto ngong hiya toku mero norikemai nong ho ngawaku oropenong, oronno impa eneke ho nongu romokongu hoyori koto oropenong hoyori koto nowinna eneke huitong. Manni tap ho aii mirahu ho tapumirong, ningiko eneke manni tiwo ho rahrorohetonno tapuropenong. Miru nahah mi'norong nong miru tingu meng o'konope oropenong hoyo nii tapumirong, impa ho pehke ngoh nong. Impa tiru kinaa monoronno eneke honno nommai nei kongnommo ho hiya toku mi'noronnong, norogung tiwoning, tiwoning, toku amainong oo toku o'konowitng oo yewoning ngowoitong toku mi'norong nong. Hiya toku noi mirahu tii kiya'ku o'konorongno eneke, ho nawa' iro, iro amaku muro eneke topo togotoropenong hoyo ni tapumirong. Tapumiyu ho hiya ngon nong. Hoko nommai hoi rokong hiya nii omirongi ngon nong eneke rahe' tiki ururo ururong. Manni topo tongon nong meng, impa ningiko tiwo nii topo tongo tomirong nowo eneke raa'ho toropenong. Hiya ngoyitongko ningii ko manni nohuhnong ho manni mirahu meng hoyo ho rokong hiya ngoyitong. Eneke ningii tapurosu ho hiya ngoyitong, ngoiro eneke noi koto mukisa, noruko hamuku aii noi omihenong nii tiwoning hamuku. Ni'rotai tingi rana sinuyu impa tin'o rana huro tuh eneke nii tiwo ning meng nakaroming. Impa nakaromi nong, mirahu meng hoyo hiya toku noi aii mi'mi'notuto tiko koh ninno tuhah manni nohung nana ong hiya toku nahah ngone ngong nong hoi nommai noi o'konowaku ngong nong ngawaku. Hoi nommai noi hoi manunu tapumaku ngong nong. <noise> manni <noise> mirahu meng hoyo ho <noise> mi'norosu roki topo togiro nokirong ho hewa toku noi aii ngawarei, aii mirahu tapung nong, eneke tiki no'rino ongmo nu'ku ho miru hukareuhetong, miru hukareuku impa neko ho nekong hiya noi mukisa ngawarei, hoyo hoi tapumunyu eneke ho hiya ngong yong. Hoko nommai tiki urukong aii rahe' urukong tirungo tii no'ra newunno ho eneke ho o'ko amahtimah ngomo nukong, ho hiya ngung tunnurungu kiau keiyong, impa roki roruki ho eneke kiya'ku o'ko ngopenong ngopenong. Ho o'ko hiya noi ho utu ngung nopun nong kinaa' hoi nommai nowori ho hiya ngung ukoyen nong. Impa ho hiya ngawaku ong nong, ongu aii tii mungo raah horomo nokung ooh tinoi tupara tii kiya'ku, kiwa'po kiya'ku ukopenong ukongno tii eneke howono sirupenong. Howono sirunno impa tiki ho rokong. . Yesi potugirong aii impa tiki puwoteyeropenong hoyo rokong hiya tiki ngoi mi'nomiku ngoyerosing, niko toku kukosu ngoirong mirahu hoyo ngoirong. Tii kinaa hoikoh nowori tiki unukong, tii unukongi mi'nomuku nokong nong hoko hiya tokunoi mirahu o'konoworohetong ngoworohetong. Ho pokong hiya openong onno impa eneke mukisa koto noi. Impa hoko tatapu tirungo rorongumo nukong manni ngoworohetong hoko honnoko ngong yehungung powoi ngopitimo nutikong manni ngoworohetong, ai powoi tongungung manni ngoworohetong. Hoko roki ho kesingi powoi riku tiwoning tihuh nong impa manni ngoworohetong. Ngoworo impa ho hiyangung yewoning ngawahngung manni mukisa noi koto ngoworomo tuhetong. Hoko hoyori nii nukong potuwana tukong riku manni ningiko hayeu ngong ho hiya tiwoning ngawah ngawareiko, ho hiya ningii onohu ngong hoi ngokong. Ho aarung ngoni nutikong manni noi roki meng, ningiko manni hamui nohung nong ong hiya manni ngawarei koring. Ngopito neko mukono koto mutihenute hoyo ong hiya ngopih nutong, ngopito nuhnutihe nute. Roko manni ho nommai ho uto pipiruhotoirihetong nakamo naraherong ongne nommai ho hiya nei ngoitong, hoyo ningii ong hiya. Hongo roki oru tiru tukutukurukung kong manni ngoworohetong impa tapumoriyu, <noise> o'konoworomo tuhetong manni ngoworomo tuhetong. Impa ngoworo tuyu manni tikite ri'kite eneke mukisa nei ngoworohetong hoyo ho nii o'konomirong tapumirong. Hoko nommai nii tapun nong hoko hiya uwa yewoning ngawah uwaiya ngung tu'ki makingiro nohirong ong tingu yewoning hukarah manni kotongoworohetong. Ru orutiru manni nii rahah nuinuhe nong toku yewoning ngomoromo nuhenong impa mekusing ho koh ngawarei mirahu meng hiyako aii hoi mumiaku aii rorongmo nohung tii romoki ho nommai koh ngawa ngawah aii koto totu'hetong hoi nekong rumaru tiki kahih noki manni tiwoning tuituhetong. Hoi nommai koh ngawah koto totu'hetong toku hoi nommai yewoning ngoworomo kongnuitong, yewoning nommai turapo tungmo yewoning kongnui tong tohu'hetong hoi nommai koh ngawah totu'hetong. Ho aarung yewoning ngawah topo meng nonokeumo tuhetong totu'etong koto totu; hetong, ho korokoro yewoning ngawah toponing meng runakeumo tuhetongi koto totu'hetong ong kahih nee nu'kong manni koto meng totu'hetong. Impa tikite Tiwo tiihro nohung ho aii mirahu meng mi'noropirig impa hoko nommai tiwoning ngorohetong nahah ko mokusing nii romoki tiwoning koto ru'muhenong, ru'muro ho hiya noi ngopenong manni o'konowo hoi tiwo tiihro tong. Hoyori korokoro ho koto mumiaku pokong ngori aii manni roki tiwo tihungyo nuiyong nahah ong rumaru ong tiwoning pihapihah nee o'konomeiyo koto ru'mu'kung. Ho koh ngawarei hoko nouruki ngo'ku hoh ngoroitong hoko moniki pun'uitong ringkah ho ro koh ngoroitong, manni <noise> ho mumuto tokunoi monoyi tuhetong, ho hiya noi ngoworomo tuku roki monoyi tuhetong tiki woki yewo turonoki, tui roki ho rahah tuituhetong roko manni ho rahah tuituhetong noki ong hiya ngohnong tiwoning tiwoning pikung toku roki turapo ngoimo tuhetong. Tikiko turo tuyu hoi romoro woki hewo uhuirong ti romoki uhuherong tapurayu roko tikiheko turonoki roko manni rahah tumotuhetong. Hoyoko nohungong manni mirahu meng hoyo o'ko tiwoning meng o'konororong, mirahu meng hoyo ho hiya <noise> tiwoning ngawah <noise> rorongirong mirahu meng hoyo yewoning pihotoirong oo yewoning oo yewoning ngoirong, ro manni mirahu meng hoyo tiwoning korirong. Oh ho manni <noise> oru tiru ho hiya tu'ki toku noi ho hiya korokoro ho ongkoto mumiyaku pokong rorupuyu ngomeng mo nu'he nuiyong ho hiya tu'ki tiki turo tong <noise> tuyu ne nu'kong manni mirahu meng hoyo o'ko hiya tu'ki tiki turo tong go neki ho ongo neki minnongkong tiki ongi kahih noki nuiyono ki woki yewo nuiyonoki minnong kong hiya mukisa tokunoi roki ho korokoro wanpara roki ho arung wanpara roki minnomo tiki ongi nu'kong rah memmo. Raah memmo nummo nu'kong impa hoyo manni mirahu meng hoyo ne tiwoning topo tagah ngung nu'kong, oo yewoning toku topo tagah ngung nu'kong ho tu'ki hoi nekong arung, arung tiwoning mi'kong hiya tokunoi hoyo tiwoning mi'kong mirahu meng hoyo tiwoning ngomee kong